ŋa gáai a gɛ́ɛ nyɛ̃́ɛ ɓé gáa a yâi sɛŋ. <noise> Nyɛ̃́ɛ ɓé bɔ́ taai ɓa yâi. Kɛ́lɛ, íkɛɛ kwaa ma zu kulâi fa ípɔ taai ɓe tí. Sua ŋa da ni ŋa díkaa yâi, kɛ́lɛ dí kɛ̂i fêi kpɛ́ni fêi, ɓɛ́i ɓa kɛ́ naai íkɛ í fúlu laai kɛ̂i, ǹaa ɓé gáa a í kɛ̂i. Sua ŋa da ni ŋa díkaa yâi da ni ŋa kwa kɛ́ dîa <hesitation> yala sulu, no not yala sulu kûɛ lé- kûɛ- <hesitation> da ni ŋa kwa kɛ́ dîa lé <hesitation> ya sele- ya sele káa yâi, kpaa máŋ kúɛ ŋɔni káa yâi kɛ́ɛ dí kɛ̂i fêi. Da lí naa dí kɔnɔŋ kɔ́rii, kɛ́ɛ zɛŋ kpɔ́ ńyaŋ ńâai la ŋɔ́ laa lai a môi ma ǹyɛɛi zɛŋ kpɔ́nɔ gáa a yâi sɛŋ, ǹya ɓa nyɛ̃ɛ. Kpɛ́ni fêi, zɛŋ gáa a fúlu lâai ǹya ɓa kú sũa ɓɛ́i í kpono kélee a kɛ naai í sũa kɔɔ naai fólo feerɛ zaaɓai ífa kúla naai gɛ̀ ní ǹaa- ǹaa- ǹaa sɛŋ ká tí a yá. Kɛ́ɛ ḿve láa ní a gɛ́ɛ sua da káa yâi a- gáa naa wɔ́lɔ wɔlɔ da wɔlɔ wɔlɔ. Gɛ̀ ní ɓɛ́i í gɛ̀ nai káa, í fúlu laai káa nai, íkaa nai, í ǹaa mɛni kélee kɔ́lɔŋ ǹaa sɛŋ ɓa yá. Kɛ́ɛ fé gɔ́lɔŋ fé niîi sua da káa ní nyíi kpɔ́ gáa a yâi sɛŋ kwa mò kûɛ yâi sua káa mà ǹya mu. Kɛ́ɛ zu kulâi ɓa da lɔ nɔ́ ǹaai zɛŋ da ŋ̀wɛ̂lii dí gbele dí kúla na. Kɛ́ɛ nyɛ̃́ɛ kpɔ́ kpɔ ɓé gáa a yâi sɛŋ ŋá laa lai su ŋá ɣéniɛ ŋá- ŋá- ŋá mɛni maa kpɛɛi su. Kpɛ́ni fêi, ŋa lɛɛ ɓɛ́, ŋa <hesitation> nyɛ̃́ɛ kâa é lɔ ǹyai mu ɓɛ́ <hesitation> ǹyɛ̃ɛi a lɔ̀ ǹyái mu gáa ǹa. <hesitation> gáa ǹyai tí mu fé pâi ŋɔ́nɔ gáai, tãi da ŋa pâi gáai kɛ́ɛ a pâi kɛ̂i kpɔ́ ǹyai su ŋ́gɛ gàa. Gɛ̀ ní a pâi kulâi é lí kpɔ́ yɛ̂ kwaa kôyaa ma gáa na fólo feerɛ zaaɓai fé pâi na ǹyɛ̃ɛi tí káai. So ńyaŋ ŋ́gɔi laa lai su tãi da ŋwɔ̂i fa- ŋwɔ̂i fé pâi kɛ̂i a nɛ́lɛo, tãi da ŋwɔ̂i lélɛɛ. zɛŋ kpɔ́ nɔ́ ŋá gɔlɔŋ ǹya ɓa nyɛ̃ɛ. Sãâ da ni ŋa káa naa da kɛ dîa lofo, Lofo a kɛ́ yâi. Berei máŋ gáa tí lai da dí sũa kúla dífa kɛ́ nɔ́ na. Da ŋɔ́nɔ ŋá gɔlɔŋ ǹya ɓa lé? Kpeli, kpeli a kɛ́ lɔii mu. Kɛ́ɛ tãi támaa yà kɛ- yà kɛ̀ yá kɔlɛ, ya pɔ̂ri kpeli káai na ǹyai kɔlɛ ma. Kɛ́ɛ ńyaŋ ŋɔ̂ laa lai nɔ́ ɓa gɛ́ɛ nyɛ̃ɛ nɔ́ ɓé gáa a yâi sɛŋ. Yâi ɓé nyɛ̃ɛ a ŋɔ ɣéniɛi kɛ́ na ǹaa ɓé dàa káa naa, ǹaa ɓé a ŋ̀aloŋ pú na, ǹaa ɓé a gàa ǹaa, ǹaa ɓé a nônii kula naa zu. M̀ɛnii ŋɔ́ mɛni ŋá káai la zui ǹya ká tí, ńyɛ̃ nyɛ̃́ɛ ɓe. Kɛ́lɛ tɔ̃yâ ma, sua ŋa da ni ŋa díkaa yâi gáa a tɔ̃yâ. Kɛ́lɛ dalí nɔ́ ǹaa dí kɔnɔŋ kɔ́rii dí kúla na dí pá pôlu. Sua támaa káa yâi, kwa dí láa toli ŋɔni ŋa da ni ŋa díka- da- díka ǹaa da kɛ dîa Yala sulu, Samu ni díkaa naa kɛ́ɛ dí wɔ̂i kɛ ǹaai fé yɛ̂ɛ nyɛ̃ɛ ŋwɛ̂i, gɛ̀ ní nyɛ̃́ɛ ɓé yâi mɛni kpɔ́ kpɔɔ bɔ́ tâai ká tí bere ɓé ŋɔ́ laa lai káa la.